انا عمري ما تظاهرت اني مريضة عشان ما اروح المدرسة ابدا. بالعكس كنت احب المدرسة مرة. وكنت لو مريضة اروح رغم اني مريضة. ولو مثلا تعبانة ما انا جادرة اروح ما كنت اتكلم عشان ما يجلولى خلاص اقعدي في البيت بالعكس كنت احاول اني اجاوم واروح المدرسة.